چاکلیټ درې اساسي ډولونه لري: تور، شیدې‌لرونکی، او سپین چاکلیټ. تور چاکلیټ د کوکوا زیات مقدار لري. دا ډول چاکلیټ لږ خوږ او غلیظ خوند لري. شیدې‌لرونکی چاکلیټ نرم، خوږ او د ماشومانو خوښ دی. سپین چاکلیټ شیدې او بوره لري، خو کوکوا نه لري. هر ډول چاکلیټ ځانګړی خوند لري.